पहली सब्जीते ध्वेलया अर सबजीते कटी - कुटी ते अर सारी सब्ज़ी हम ओवना जू हमते बर्तन औन्दु वे बर्तन मा रखीते तेल डालते अर तेल मा हमुन सब्जी डान अर सब्जी ते हमुन ओवेन मा डान अर ओवेन मा डालीते टाइम फिक्स करीते वे पाकोन्ड।